komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá leik Íslands og Frakklands sem fór fram í gærkvöldi heyrum af hamingjusömustu þjóð í heimi förum á veitingastað á hafsbotni og kynnum okkur uppáhaldsbók í krakka

ég heiti Sævar og nú verða sagðar Frakkland hafði betur gegn Íslandi í gærkvöldi þegar liðin mættust í París lokatölur voru fjórir

þetta var annar leikurinn sem Ísland spilar í undankeppninni fyrir tvö þúsund og tuttugu frakkar eru núverandi heimsmeistarar eftir sigur á Króötum í fyrra og því var von á erfiðum leik franska liðið mætti til leiks í gær í sérstökum í tilefni hundrað ára afmælis franska

sjöunda apríl síðasta Evrópumót var haldið í Frakklandi árið tvö þúsund og sextán það gleymist líklega seint meðal Íslendinga enda kom íslenska liðið rækilega á óvart og komst í átta liða úrslit þar mættu þeir einmitt Frökkum sem unnu fimm

íslenska landsliðið byrjar undankeppni tvö þúsund og tuttugu á útileikjum það er vegna veðurs en veðrið á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki beint verið heppilegt til þess að spila fótbolta knattspyrnusamband Íslands setti inn myndband á samfélagsmiðla og spurði Frakka hvort þeir til í að mæta á Laugardalsvöllinn á kafi í snjó Finnar eru efstir á

Sameinuðu þjóðanna annað árið í röð lista sem telur hundrað fimmtíu og sex lönd gott aðgengi að gufuböðum og eru meðal þess sem Finnar nefna sem ástæður þess að þeir teljast hamingjusamasta þjóð í heimi Norðurlandabúar eru

fjórar norrænar þjóðir eru í efstu sætunum á lista Sameinuðu þjóðanna og Íslendingar eru í fjórða sæti þetta er í sjöunda sinn sem listi yfir hamingju þjóða er gefinn út til að reikna hana út er ýmislegt skoðað til dæmis þjóðarframleiðsla félagsleg aðstoð ævilengd frelsi borgara og fleira flestir Finnar segja að

og köldu böðin séu ástæða hamingjunnar kuldinn er í raun það eina sem kvarta má undan að mati margra Finna gott gufubað komi þó í veg fyrir kulda og stuðli að hamingju það er sjaldgæft að fólk geti borðað máltíð á hafsbotni en það er nú hægt á nýjum veitingastað í Noregi veitingastaðurinn heitir eða undir og er í

í suðurhluta Noregs þar eru meðal annars söl í matinn sem er viðeigandi því veitingastaðurinn er

bæjarstjóri

gestir hafa útsýni yfir hafsbotn á meðan þeir borða og maturinn er aðallega fenginn úr hafinu í kring

segist vona að hann geti kynnt gestum staðarins allt það góða sem hafið hefur upp á að bjóða eigendurnir vona að veitingastaðurinn dragi að sér ferðamenn og staðurinn hefur nú þegar vakið athygli því öll fjörutíu sætin á honum eru bókuð um hálft ár fram í tímann þá er komið að krakka þar sem við ætlum að heyra um hún heitir Elías Magga og ræningjarnir hvernig myndirðu lýsa bókinni í þremur lýsingarorðum hún er fyndin skemmtileg og bara dálítið spennandi af hverju er þetta uppáhaldsbókin þess hvað persónurnar eru fjölbreyttar

skemmtileg og fyndin margir íbúar Japans bíða árlega eftir

sínum bleiku blómum en þau eru þekktur vorboði þar í landi fyrstu blómin sáust í borginni Nagasaki fjórum dögum fyrr en venjulega við minnum á að nú er síðasta tækifæri til að sækja um sem ungur fréttamaður og taka þátt í spennandi verkefni hér á RÚV